Njanghrani, njanghrani, yanghma mu rootini dorong, mu yonguni. Ni yanghma mu rootini, mu yonguni. Miine ngo féérine njanghrani ndéye nla yonguni. Yanghma ndéékani-ndéékatini song, nkala nfuu gnééné. Wooma, mu gnangnta ka jongutini sééne. Mu kuusu ni mookane, mo-mbéla-mu-féé-mu-mu kaye. Maa mu dockani mookane, wonfo mu gnanghta dockani mookane, mu-suck-mu suckbuni siigine, dockani mookane, mu janghratini sééne. Ni mu fuune, niir féé siingi mo. Mbéé la nféé sééne.